एबे मुइ छोटहिसे मासु खाई एबे एकरमा चैं एबे मुइ कहे नांही सकबसु एबे डौल कि हैने डौल कतउ कि एबे छोटहिसे खाई बडही त डौले लगसौ ना । एबे कतेक एबे धार्मिक ओथिया से हेर्ले जौं एबे हैने डौल फेरी लगसउ कतउकी जखनी मासुवा खई लगसही हैत हिन्का फेरी त एगुडा जीब हलई, हिन्का फेरी त एबे ओथिया आत्मा हलई, ज्यान हलई । एबे ओसने सोचले जौं एबे हैने नै डौल लगसउ एबे कखनो छाडेके मन फेरी लगसउ तर ओथिया छोटहिसे एबे खाएके एबे बानी लागल ना एबे मुहवा त एबे खोजी लगसउ उहेसे कहके एबे मुइ त एबे हैने सोचससु इअ ठिके नै लगसउ एबे खाइके ।